Tooh, wurandausaku kapoliyakiakihandi siraki bulasskinsondi, zukuleku saii, kilisku lan la'u la-sigalibbo. zakulekusaii yarakukii kumbau langi kufuudo doferakurtuke ladi handii kamaniya funshenibbadonde, faadugubulsa turna pachibiya helauni wundi faddo. Duruwa laindi uransandi astu kumshi kofo ahh yin karbardi dulansaladu numch kefalansu kabarku kaborula desuul. ndil appasentul tubgnukaskindika atugusandii ahh. tungartan maska kofawanga ahh kofawangu wuskaki kofawanguro soma kofawo ngu fa zagine kin ake funaskaabadoo mutun'aa nga kofawa. nguro ko kofawanguro karkabaraga maulikiahh. tunaskabaandi kaskubanwabasgushi mulawo ahh, wasasuna wasawabasgushi mulawo ahh, wasungu nut wasaundi ahh, batulakatulakude lakusungun lattai, go kotowangin kaxha-kacha nuwas kiginma tungumo hersum. ahhandik apujolumtundi har lesusee larakui yaradamma ahh do wulakinduransa lai pawuluki fulegankindendura doleyabbwa tunweyarakin wulerai yerasi kodayi. Yendubulosa galibbundi yido luskebayi tsille, tsille, yiwulerandi yetediye kakitudo mundi mulasibbo saii bulowa yiwasikandin mulauliku ulastala laiduryalko daldalih wulanko bwulansisheguleshigalishe can karfo, anaulsaki, lakadibbih nulsakeyo foguwa a'a tunguyatana nahungogudibgudiba naguntula kala-kalashe kule zabinwedoye wedo ndahe wulankindiralani tuesa kaskikurundi kununtaa, isugufurtawanna lakai furtaragalai ngharinsinka garaga kulusinki ngaraga kalkalandi tadassi wuliyehee wulatayee nasangargati wuchusundi wangasama ttuwo tuggosa ka wulasa dukawulinya yaraka yarakiwuli yasa yarankindahaliya wulasa dukuma nddibusa kimshikiman tumugoshirmmku mularaga ammawuliyaa fulo walanku n alaki shaniku iyaa lakoski kirundigee numukuh kinaa fuski do fungula kisunaa tu'emulan sibbo wulastungi shawari mulaskisindi kussodo katingarata ngaragutarbiya yi mukusin ngara lumbaii mukusin wuleki akale mukisin a'a labbo ankulsu'e mulkin yarakee combi'e mukusin wulake'esinsire ebi mulusin. Amma kulakashikirundee huggo tufurgubo tura sukinturagundi muchilika tugon halaqulina kishenduabbo gutuganhalle unilegandi wuleyalsagu walemtalumta iteeya unfaidabbo wulerokoo ikuskindi kihindidiraku ngaran hizabbayahe tukku nguguna he kukiyeheys kofoke ngal kofole gusunde mu ibwan alhirenditirama mubwande fugui randejibaragaa liyaii ishi ngu mula-abbo fungu'i wushingu mularebb fungui wushingu mularagabbo ntadugulawo faidabbo aha wulasalaim tar handi tir fur tirgga wulanko iyakaggi sikindi kutufurturanga, ndi twu kasatun pammandii wulsaquwandiyan naskatiwashawarwawiya dinwslun lunguwa nalaskindiya ndizugumukankii fusko-fusko-fusko-fusko a'a ntamulafidabbo mulati kuwa shawarinde wuya wusaanin tugun ttugo yataka abasa duk kitufuraga kitufurangandi wulesko wawulenko wulenyarako lalo yaloka isaki isurkuwo kinga welerallai ngondii flugo kitoo kittoondi iskirokan futtaraga ndina tusundi. Loroki lumshgi mulalo harado wu cankasu wakanke nashingu mula harudo ndu chusandu mulamo afanee tumodu iwmugura tunudara gumo halu ka abankine halu dokku chasunji rulamo faida anma togulansin kua sulurndi akoh aharduka kin andusko nganduslurlei furatu bulusandi lan ganduskoh aha ndichiragu yusudu alalsiazaraa buloyonn nahun plula mahin mak akachita mikanfaidabbo saide saide ohusundii wangasa chusundi wangalaa nakiisiya gal o fulogu uadin gankaza mulsansibbo <hesitation> nahun walaku landten ndaga tana wase furunagaisum fundikan gueyazaradin isurundi <hesitation> tutishinki yaragabo wulankiyomeshinkim wula ragabbo nali jususirantawawa wasaran ki wasarangan ashinana na sannudaradan fali chusundi fukukmu kuluku ahh wasia sundi muhabndi wasundaru lehewuro balan ndiwa sama wu si nde masagusandisii nde masandi wulan gaye masandisii ndalmuhansibbo amma wangasa dattena furtuagandi laluumbo gyammatu talagushim sharalandundii nakawu le jusudi mukusirogi shararii. Mukusalkee mukiyi ful fuskoh fultukoh turandi turaslandi natoha maku pal courahoo yanayi yi fuguyaii mukulikiya tukusgu fukeelatsa wuleyaraka kur nakoh ahh fasaldo yematuroko isinbbo ahh fasal nyado nyelsumbo ahh faral udo yamal isunbbondi sakadem akubutse gullo barkaya nyira faidamo wulerakoh hagowanko alee kuleyaraku tsuko sukfulose akidi furkadate hablijaa ndi siraki ka kusu fulso nde chusundii buluse yanlanalaya faida bundii wulerakim fusebuduk nduwaratu gunlaraga nde ceregusulgee lakusebusosee magii landukatuye kandunje makadaha ale katahule handel ndasurlalalelasandu mukulikiawisundi mukuh muskundi wardi ade shawari dakim dalhika walakide sharakii gurtuk gufu furtyrago daulan ambu anla ndilan wan ambukindulanga duwanyema astoh siralakada ki kati furfuragandii wandu furatu du wandu kura mangofei tundu mandoferd yaralade halee yimando feida yarakinda wwaa mandofeida yartugosha of wula tigoshawari leilabo buluse i turfurturaga wulalatigo shawari kilabo buluse i turri furturaga wulalatigo shawari kirasugumnye. Laudufurfulaga flaslarnda puclar ndal ibada nandombbo ndu kuratai tatuduhar ndee biya dwanso sende ikufadoo bulosee nshe ibadagubula ase mshurugu kuflose dusubndu maadu amma tukadsibudii yorogwashego bulansingado ha ungadduha silau sidu hado ha guro ndo waleiyaa washiboo ndujusu ndi gugu da musundis tuguda mugsuwee lafodao.